Am- aminay malôhaka hafa hafa ny sokiny de hafa ny trandraka de matetiky fiarovan-tegna ataon-jare igny <hesitation> mihazakazaka ndraiky magnady la- mangady lavaka.